<hesitation> ku no tikoñó hó tu angu tikoño kua yó, koño lu tikoño kua tiko lú, tiko chitón ho o on. chikanela yó ho o on. xadin xadin na anria modoti ta ho tiko koa yó ta nru xhikanoti. nru xhikanoti ta ho o on. a axakua va vi ni xati cuenta ná xa ni nrava xa ni nachí tón ta danguan keti ná ho o on nakukuti toná kixao ta ho o on. konti tá dika sapa ta dikan axan nidati na nakukutía ta xaneta xanetia yavití ha ho o on. itá nrá itá kon ti ta ho o on. nida nrá itájan tonti tá nidajan no veetí, ha ho o on. ti iki ha noni, ha ditá a nunguan ni chinimiti ta xa kuan nidati ná ho o on. ko nakenti ná kuchiti, ta tú ta xani iingatí kó xa ni nri ni keti chónti ni kidachonti ñó'o yo ta vii naguatanti nidati na ho o on. xhikon xhikon ón kuanti, ta xhikon xhikon ón nachukuintí ta davayichí dava kiti yó tá nayuyu ti yú nayuyuti yú xhi na nri na na kukuti na yuchiti tá toda xa dava yaviti na hokiga inkati na nedakunati na kuchi kiti jan tu du ditajan du ho o on. nra ho o on nra itá anra kito kuii han nrita yeo yo ta nidajan kuanti kixantí.